فيوم رأس السنة قرر أصدقائي إنهم يساوون قرعة بمبلغ مالي معين فحطينا اسامينا كلنا فهاي القرعة ولما جت صديقتي وسحبت الأسماء <hesitation> طلع اسمي في هاي القرعة وأنا أخذت المبلغ لأني كنت محتاجة فعلاً لهذا المبلغ فحسيت يومها إني محظوظة جداً جداً.